Modho pii na rëcö kelo twoe na path na papath ï kom jö calö kölëra, calö two cadö cë gin na tye myero ëgwökërë kï pii na wan emodho.

Na calö anyodo, gïn römö mïö cwak both ëthïnö lïmö gïnï ëthïnö karë kïdücü kï cukul ëka mïö gïnï ëthïnö jami ducu na mïtërë pï nënö nï ëthïnö obedo gïnï ï kwan ëka cükö cwiny ëthïnö caa kïdücü më nënö nï ëthïnö ömakö gïnï kwan na tëk pï nënö nï anyim obedo na bër.

Kwan k'ëthïn anyira ï karë ni ölökërë ökö pïën enyodo na pol dö marö gïnï tero ëthïn anyiragï naka ï cukul pïën ënënö bër mërë nï athïn anyaka ka ökwanö myero pïlö wi pacö cë kelo thon lïm pacö ï lok më cïlïng kï lok më nyom.

Wan ëyërö ëtëla ï yodhi na papath kï ï kabedowa mökö ecung acunga ï ngegï, mökö ëcö acöa ï karatac na nwongo jïï na pol ba nënö.

Awano gudo bino ï yodhi na pol ënë nï tye jö mökö na tio kï gï ngwëc ï gudo n'ope gïnï kï karatac më tic kï jami nön tye jö nökënë na tio kï gudo ï yoo na rac inwongo caa kiducu ngwëcö ï cipid.

Lwak më kabedona cadhö gïnï wïl, lwak më kabedona puro gïnï pur ëka tïmö gïnï tic mökö na thïnöthïnö na calö mon cadhö gïnï awarö më nënö nï ëcülö gïnɨ kï kwan k'ëthïnögï ï cukul ën koth tic na gïn tïmö më cükö kor kwan ënönön.

Eyo bedo anwongo apodho ökö kï pikipiki.

Awöna öpïö ro gïnï kelo ënë camö cem na reco calö madhö cak, cak na ba ëmürö na bër cak na twö tye ïë ëka ka dong ëmïtö nï ëjükï myero ënën nï ëtïö kï jami na kelo ëjükö më madhö cak na ba ëmürö ëmürö öcëk etedo cem n'öcëk na bër rwök.

Lwak më kabedona obedo gïnï okone pïën nothere gïnï etio tic kï lwak kacel, eribo cing jö ï tic na tye, ëka ëmarë

Gina kelo awanon më dye gudo ï Uganda ënë madhö köngö më mër, cipid k'ötöka, woth atata ï yodhi, gudo gïnï na reco na tye ï Uganda ënë gin na kelo awanon.

Kwan ni könyö më yübö anyim k'ëthïnöna pïën bino mïö ëthïnöna bino mïö ëthïnöna ngec bino mïö ëthïnöna ngeo ï kite më gwökö komgï bino mïö ëthïnöna ngeo gïnï kite më boko lok kï rwatërë gïnï kï jö nökënë na papath na gïn bino gïnï nwongo ï anyim ëka bino mïö kwögï bedo na bër.

Myero anën nï ka acïdhö, atio tic alwök cïnga, acïdhö ï coron alwök cïnga, acïdhö ï cem, alwök cïnga ï nïnö ducu, caa na gin mörö tïmërë na an atïmö gin mörö na an angeo nï cïnga ba leng myero alwök cïnga.

Kwan k'ëthïn anyira ölökërë kï ï kabedona ï yodhi ni pïën pol ëthïnö anyira tye gïnï na gamenti tye ka mïögï kwan më nono kï jami mökö na bëcö na mïtërë ï lok kom kwan.

Na wok ï kwan jö më pacöna dong moko thamagï më donyo ï rwöm më tëla na papath ëka gïn mënë mïö thamagï pol karë ï kom köp mökö na tye na makö rwök mërë lwak më kabedona na kelo nïang na bër kï winyere ï kabedo n'orumowa.

Gin na myero anyodo ötïm ënë nï myero nënö nï epuro na tëk, më nënö nï ëcadhö cam kï cëntë më tero athïn ï cukul ëk athïn ömak kwan. Më arïö myero anën nï apwonyo athïn ëk ömar kwan, ëka myero anën athïn önge anyim mërë pï kwö na bër më makö kwan ëk onwong cëntë ëk anyim mërë obed bër.

Kwan ökönyö jö më pacöna më bedo kï mör kom ëka kï tio tic ka lwak ï yoo më mëdö rwöm më ngecgï ï kite më tic ëka thon pwonyere më tio tic na tëk.

Kwan ökönyö ï yore nï ka lok mörö na tye ï kin pacö onyo ï kabedona ka ënywakö, ka ëmïö thama, ba ëbünyërë abünya, ëmakö lok nön moth, iwinyo körë kï köre më nwongo adwogi mërë.

Ngat na tye kï two preca nwongo yweo mërë tëk ëka nwongo caa kïbëc kwok cwer kï kome ëka kome lyeth atata.

Modho pii na reco römö mïö two kölëra podho ï yoo nï köman; ka ngat mörö tye na two two kölëra, co öcïdhö öpyëlö ka kany mörö cë lwangi opodho ïë cë do nwongo ka ba dök eumo wii jami ba dök ëlwökö okope na bër cë eumo ökö, two kölëra köbërë ökö.

Kwan ölökërë ï yore nï wel ëthïnö ömëdërë gïnï ï cukul awope naka k'anyira na nwongo nyutho nï enyodo ngeo gïnï bër ka kwan.

Cem na myero ïcam ëk ibed kï yot na bër ënë, camö nyig yen, camö ngwedo, camö cem na mïö kom jö döngö na bër kï man amïö jö kom jö bedo na yot rwök mërë ï kwö ka dhanö.

Pe, an ba acïdhö ï lobo mörö na path ëntö abedo pacö pol karë.

Na wok ï kwan, an angeo kite më gwökara na leng, angeo kit më gwökö jö na pacöna, angeo kit më mïnö ticna bedo na bër kede pï kelo döngö lobo ï kin lwak, ëka angeo kite na myero amak kï peki nökënë ködë ka obino na nwongo okemo koma ka acël kï lwak na an atye ïë.

Thama na an arömö mïö anyodo n'athïn mërë ödönyö ï dul ka jö na reco ënë nï ka öt k'athïn nön ope ögër öt k'athïn nön obed pacö okob nïnë athïn caa më bino pacö ömïï athïn onge nï woth kï wor rac ömïï athïn onge nï woth kï jö na reco rac ëka mïtö önën nï obino pacö ï caa n'opore caa më nïnö.

An ba atye kï miti mörö më pwonyo thëkwarö nökënë pïën k'apwonyo thëkwarö nökënë wia römö wil ökö kï thëkwaröwa na dong mitina kïbëc tye nï myero apwony thëkwaröwa na bër ëk an thon apwony ëthïnöna kï thëkwarö na mëwa kikome.

An ka acoo kodiko cön kodiko acakö kï cakö lëga më mïïnö pwöc both acwec n'ocweo jö n'ömïö jö pïny oru na bër abangë ayela mörö

Thama na an amïö both mïn athïn na pod tïdï ënë më nënö nï, ëmakö gwökërë na bër kanya acël k'athïn mërë, ëka nï pathï ajiki më kwö ën ënön, ën pod römö bedo ngat na cwinye mïtö ka oketho cwinye më nënö nï ëlübö neno mërë kanya acël kï lek mërë pï nga na ën ebedo.

An alwökö cïnga tyën na pol apola më gwökërë kï kï ï two karë nökënë ka aya kï coron, ka atio tic mörö alwökö cïnga kite n'opore ëk agwökara kï ï kom two.